أحب أموت بعد شريكي لإن الموت بعد شريكي هيضملني إن أنا أكون معاه لحد آخر لحظة ولو كان محتاج رعاية أقدمهاله وأخفف عنه لو كان حزين ولا تعبان وأشيل مسؤوليته بالكامل يعني وف <hesitation> وفي نفس الوقت أحاول أتحمل ألم فراقه.